Livi yuye'e á xi livi ndaka á te lo na ja i'i, na xi'iso ndaka lo kuu ndakai naá te na já, te jnu kú, ɨkaka ndaka naá laijñaso te ñaliko kaxi lo na ja yuye'eso naá xi nchinɨ ndakai.